Ny montre ndraiky edy, karazagna raha matetiky boribory na carré varré akeo izy de misy aiguille telo amin'azy de le tegna fôhy manondro lera, de le tegna lava manondro minitry de le antonontonogny le mihodigny mafibe igny magnondro segondy de misy chiffre un jusky douze mikodidigna amin'azy de misy chiffre koa un jusky soixante mikodidigna amin'azy.